Qarg'a, chumchuq, qaldirg'och, to'tiqush, lochin, burgut, quzg'un, kaptar, turna, baliqchi, tuyaqush, bedana, laylak, boyqush, zakovat qushi, sariqcha, kaklik, chumchuqcha, tangachali to'tiqush, qaldirg'ochcha.